Nemwi imanyile umnyama wino alina amaka kuliko yonsi ataembo wino walondela wawene achisama <hesitation> ku maka yakwe kusema ukweli ngi wali wasoka akavuna ni miti kwene akachita vyani yani nandi ndu umaya kwi ilazima amakuema mana wene amaka yakwe ukuima ivinyama vino vino viviiye ng'ombe au achanai chonsi ngiwala wacheilema akuchivwinta sile avya achi tona kiku. <hesitation>